பேரட் பறவைகள் தங்களின் அழகான நிறம் மற்றும் திறந்த. உரையாடல் ஆக்கமாக மிகப் பிரபலமானவை. அவை மிகப்பெரிய சமூகப் பறவைகளாகும். குழுக்களில் வசிக்கின்றன அவைகளின் திறமையான. மொழி கற்றல் மற்றும் நினைவாற்றல் மிக்கது. சில வகைகள் குறிப்பாக மனிதர்களின் உரையை. குறிக்கும் திறனைக் காட்டும் இது அவற்றின். எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் வெளிப்படுத்த உதவுகிறது.